E ben, a respòsta a depende da quello che intendemmo con l'aggettivo "utile" ò "inutile". L'é ciæo che studiâ lettiatua o no serve à ninte in sciô mercou do travaggio. No serve à creâ travaggio e fòscia o no serve manco à creâ ricchessa. Però a lettiatua a l'é unna forma d'arte e beseugna anche imprende à apprexâ l'arte, donca no sò s'o l'é coscì inutile studiâla. Depende.